Mako oyemboyi vaera tembiu jaeko yepeapegua mbaetiyae gaspeno jokuapeñoko ma kuarupi oyeporu esa iruva mbaeti oyekua mbate kuarupi iru mbaerupi oyeapo vaera tembiu yepeapegua tëtape roiyae jare kuarupi roiyae jaeko gaspegua oyeapo tembiu jokuapeguara jegatu jeiva